Neñal e woodi nafu ɗuuɗɗum hakkunde yimɓe, ngam e ñeeñal ɗum foti yimɓeeji keɓa ɗateeji ɗi tokkata paama ɗateeji geeti e voludugu hakkunde maɓɓe.